Eeee! Sososa tokoa moa ny mandinindiniky anizay hoe mandeha ategna amin'ny tany hafa akotran'ny ngatenga toy Ka anatin'ny tontolo magique zao agny la miteny ny biby la maro ny leso azo ianara amin'ny biby ee, ohatsy gnolombelo, ny biby fa mana ss- place misy azy aby fa samy manao ny adidy amandraikitsy tandrify azy la mirindra soa ny fiarahamaonindreo laha hokanizay; zay zao tokony ianaran'olombelo manao ny adidy andraikitsy tandrify azy aby ary tsy mitsoaka amin'ny adidy io fa lafa anatao hoe itoy ny adidinao da tanterahy hatramin'ny farany koa i zay hokan'ny ataony bi- biby bitsiky reo miara miasa. Eo avao koa ny fraha ianatenga amin'ny voro mahery ny voro mahery tsy tia rah amaty io, ny voro mahery vo lavitsy la fahitany hoe indroy ny ny raha hoaniko any amin'ny dimy ambin'ny folo kilometatsy agny miala an'ny tany io fa hitan'ny masony hoe indroy ny haniko androany ka tsimaintsy ataoko hihinanako an'ny hany io ngy leso raisy amizay ka la ny olombelo soa laha hana fijery lavitsy ee, ka lafa misy raha kendreny igny amin'ny fiegnany la lafsa i la pa, alaiany igny!